Gasontéén gasomuut gara gatisilo aw béŋéés bufunuk, nuŋéés bufira utooj wara bufira butak nalabéén nuréém afaak nujoow ufiho miinn uyoléén